ནག་ཁམ་པ་དགུ་ནས་དེ་ཉིམ་སྣེ་གསུམ་ཀེ་ཐན་ལེ་དེ་མིན་དགུ་ཁན་ཕ་སེ་ན་ཉིམ་སྣེ་གསུམ་ཀེ་ཐང་ལེ་གུ་བ་ཀཔ་སུ་ནག་ཆ་ཀེ་དེ་ལམ་ཕ་ཏེ་ཀེ་ནག་ཆ་ཀེ་དེ་ཨེ་ཐང་ཁོང་འོ་ན་ཧ་ཧ་པོ་དེ་ཆུ་ནག་ཆ་ཀེ་སྐོར་མེ་སུ། འོ་དེ་ཕ་ཏེ་ཀེ་དེ་ཁན་ཕ་སེ་ན་དེ་འོ་དེ་ཀཔ་ལོ་ནག་ཆ་ལོ་ཐེ་ཆེ་མ་ཤ་བྷ་འོ་དེ་ཕ་ཏེ་ཀེ་དེ་དེ་ན་གུ་ནེ་དེ་དོོ་ཕྱིག་ཡ་མ་ན་ཉིམ་གཡས་གུ་ཆམ་ཟག་ཏེ་ཀེ་དེ་གུ་ཤེས་དེ་ལོ་བ། ཁན་ཕ་སེ་ན་ནག་ཆ་སྐོར་བ་གུ་བེ་ཀཔ་སུ་དེ་ནག་ཆ་ལོ་གོ་ཕོ་དེ་ཐེ་ཆེ་ཨིན། ཐེ་ཆེ་དེ་ཧས་ན་དེ་ནག་ཆ་ཀེ་དེ་ཁ་ཆ་ཁན་ན་གུ་ཤེས་སམ་ཧ་པོ་འོ་ན་དེ་ནག་ཆ་གུ་སུ་ཤེ་ཨིན།